Koo. koo ña onda ña barro jan, koo kono kan minri, koo kono ña barro jan tá ovatan ña ja ña kikui na kuchio chí ho o on. anria achí odu ña ká nguan ini, chí xana ta ni xa kuchón nri koo ká to vichí ta kó ña ña barro aña plastico kuchón nri, vichi pero yu ta kain ña ña barro ngu ña koo barro ngu ña vaga tada koo ká.